हमों एक नई भातिन कला क्रति पर काम करने बाज रहे हैं। तेरीया <hesitation> कोई हमों एक नौली पेंटिक बनाओने बाज रहे हैं। तेर मा पूरी नई नई चीज रहो से, पारंपरिक चीज रहो से, अपने आदिवासी समाजन चीज रहो से, सब मिक्ष रहो से। हम चाहते कि चीज कहानी बया करते हैं, सब बतारते हैं, तो सो कि हम आदिवासी समाजन चीज रहे हैं, दो हजार चाईबीस दो हजार पचीस मा वार्ग बनाओने लाई हैं। तीनाग देखें तो वार्ग मज़ू हैं। तो मैंने करता हूँ कि यूट्यूब कमालन आदिवासी समाजन चीज रहे हैं।